<noise> A i akak kol naona a rak al warwar onep toltol onep anrawai. Aurawai <noise> i lamtin mat kol kating onep ngal na <hesitation> sur ot gat ep <noise> nosnos kating onep anra wai. Anrawai tari i ninan kating onep ol anrawai lesi i sen taman dira etamdit ap ol a arawai sen e sitning na dit nos alat datling lon ep cominity lav e comity ward counseler o even ning iting a baren lik a ali ga sa ol gat sen aloep anrawai on a wan a nami ol anrawari i ap ep taman kak sah ol mas gat ep anrawai an atari naona a retasup lon ep comminity ep toltol onep respect bel ma i lamtin mat kai nanat na dit gang dit basi sen ep arte Tok manonos kating arin ep farat onep toltol onep anrawai i anrawai i mo ol arere onep toltol akak tigau olgat ep tata sim akak one anrawaai i sa ep pasim onep anrawai saning megesi i tik a nanat lik ni soi i anat lik ning el mal gat ep anrawai ap ellong el mas gat ep anrawai taman ep e tardit bobolor on to rah rop del mas wara i ding tambaisan o bisen i taulei arerei onep anrawai elgang na ep tanbarsen ning el gang gong i basi tar tok arle elgang elgang akak sa bil del warwar anin magang ati ep arle ting len lakman ep toltol on ep anrawai el mas lantin ting on ep lalaun munep tarai rop Sikul i na onep pasin onep long gong i anrawai na el asingan tar tik barsen na bel el long arin ap tatasim ma nune e taman dira e tar iding onep taban anrawai bel in el long arin ep barsan rak moh nel son i. A warwar onep pasin onep anrawai in eltan i kating onep akak nun ep farat el akak na i anrawai ting sen sap long ep fa mily. Ep anrawai i lantin mat kol ol anrawai ep titsa ol mas gat ep aanrawai ting sap lon ep fami ly ting onep lotu irak ol mas gat ep anrawai olgain misan ep sade bel u gat tong anrawai Ep warwar na di warai ep anrawai el mas gat ap el mas gat ep watete nun ep papa mama el aot kabar ep papa mama onep papa mama onep papa mama bali ap el lai ep ban san gong ati ep puklun lantin epfarat suna kating aa matar pal kating onep family kating onep nosnos onep sikul ip anrawai irak. Taim na a ol mas warai i sen al el mas anrawai ep papa mama el mas anrawai ai malo ni soi el mas long gong i sakim tong el mas gat ep anrawai tik a bun lik i sinong ot ap ki rat toi o gew o los pas bong kak ting ian antun ain lik ning elmas gat ep anrawai Ial anrawai i oning ep barsen masik ap ep bonsah ning el mas gat sen alo ep anrawai sen alo on dat ting on to warwar lakman a nun dat irak su na kating ma <noise> gong u kiki nau ka katai tar ep ki kinau becos ku katai tar i ma ep boroi ning kon um a mati becos ep boroi se nun ep ap ku anrawai tar i ep baran ning na ap ning ep falim gong ma i um tari becos ep anrawai i lamtin mat kol irak o gong nia i toi touv ep fun ning lar ep pasin anrawai i lantin mat kol irak bel inap ol toltol vos on to baran ku kiki nan nia ning na kol kinau i to baran ning na bel nia i gat ep anrawai irak ku kawas orsai ep buai ning ku un orsai ep ka karuk ning bel ma i gat ep anrawai an palpuklum ir ak. Ol gat ep anrawai o ning ep barsau ku tar a fuuk ku lai i bel u sukul akak tar papa mama bel i sukul akak i ep foundation nun ep farat i ding ni lainim mung mung i taman ep farat ol mas Taman ap e taudit ting seu sup lon ep family na ki lamtin ki an kating onep elemetary ki anrawai ep titsa ki an kating onep primary ki gat ep an rawai. I sukul ep anrawai tiga sen sup lon ep family ap ki gi go out kating onto sikul irak ap ki lainim ap toltol onep anrawai ais ning a tasin ain lik sen ap a tasin barsen dat rako noi ati ap i larim i sah dit wok ati ep sa on lan i muri ep warwar a taman ap e tandit ting seu sup lon ep family ap kating an ap ian ap i silir i ap sur ki ep ki kamapi ma kapatan nuknuk ting on ep papuk lun ap ki agon i ma ep sikul ting sup lon ep papuk lun kating sen alo onep arere nuni ting sup lon ep kalasrim ading becos ep pasim onep anrawai ading kating seu do an piu kating na i sol lik gau ki lainim pas itol kok baran becos ep pasin anrawai a ding irak. Taman ep e tandit dit ki atitinas tar i on ep tol tol onep anrawai. Ep anrawai sa ning na ol ra ep lakman na balal tok baran el wot ting on ep family bel tong baran el wot ting onep deh onep sikul dat el mas gatep anrawai ep pasin onep respect irak aning avak al warai dat i rak se kating arin dat kai tatan kai nanat tamaa kai nanat ia rat toh rah rop dat el mas el kes dat elangan angan rop tar aipakes mamagi ep farat before relan el borbor ol mas warai talai i onep pasin onep anrawai is a ep an rawai ning i agon ep piklun ep farat Tata dira e nana dira warai tari rakse gang a wok i rakana gong a wok i lakena mal wok i rakan irak dat ki muri asot i. I wok in ning to baran ning na ting onep tatasim na i gat i anrawai i lamtin mat kol kating arin ep tarai kol tarai tuturei na luring. Dit warwar sen onep toltol onep anrawai ep anrawai i lanatin mat kol gong i toloi ovsai pas ning ep baran an nuning ting an lon ep bolong nuning ep baran masik. Ol mas gat ep anrawai gong u maltan tik tar ep palsen nuning ap u kinau i olmas gat ep anra wai Lapan o na bel arap ol respect rel ol mas respect ira k suna mol ol mas aprotee akak ep baran ting an matam mai a min ol gat ep anrawai ap ol wot ol. Kabah a kak sur ep baran tigu irakana gong i wot samia moso ap i toltol passomo on to baran ap i ol mas gat ep anrawai ep anrawai ning ni laratin ting arin ep tarai tintinvai na uring ep anrawai itik ep tour baran moso na kon a wakak ep keskes ap kon agon ep puklun ep farat ise ep anrawai. Isen alo na kapan nun ep torai naona bar youth dit el gang basi sa ep arle bet dit gat tok anrawai beccos ida ep anrawai na bali ma ting sup lon ep papa mama naona bel ma dit reve warai kai na namatun dit on i da toh baran na irak dit kes sah tabar sa ep farat bar ep pol angan ap ki an borbor palas kobot ap ki inan isis ap ki angan salo or ep rah ap ki borbor ao ki palas salo tandit ep farat ap ep taman ep farat bel dit warwar arin onep pasin onep anrawai ai Farat kamtan i burun ki redy sen el an kating onep elementary. Ol mas sikul ravakai i onep toltol onep anrawai isa ep toltol onep anrawai ning i lanatin mat kol tah onep lalaun a nundati. Ia na kal toloi ep lihur ol mas gat ep anrawai ok becos as a leader na ia ka gat ep anrawai <noise> om na uring na dara re ma man kion ia al mas gat ep anrawai om na kot ta alai o ku gat i tik a natum kal kain at u one taman e toi o tamaa e gew ia ka gat ep anrawai on. Ting sen solo onep deh onep kastam mal i gat ep anrawai laulau koi irak. Ap kating onep deh onep ffamily ol mas gat ep anrawai sen gong i nuki kanak na e nana sa iding o e tasik sa iding ap a wok sen ep rak a o ol mas anrawai ais dit sen alo beger i ian mungmung ol mas anrawai sen alo ep tarai lik lik ok tipirim